أول حاجة لازمنا نختارو البلاصة اللي باش نرتبو فيها الكتب، باش الواحد يكون عندو نظرة قبل بعديكا نفرزو الكتب حسب النوع معناها مثلُا والا الموضوع يعني مثلًا أدب والا تاريخ والا دين، بعديكا نحط <hesitation> ال- الكتب عالرفوف نتاعي كل رف فيه <hesitation> نوع معين متاع كتب رف في الدين رف فيه العلوم هكاك.